रेस्टोरेंट उन ये ख़ेवे केवे जा अपने रेबा की व्यवस्ता रेवे। वहां तरह तरह का पकवान भी मिले भोजन भी मिले। वहां टेबल भी लगी रेवे। तो अपन नरा बार कई कई चला रुक जावा तो अपन टेबल पे बैठकर खानो का रिया। ओर अपने पास में म्यूजिक बाज रियो। <hesitation> वहां दो चार छोरआ गाना बजा रिया। मारे लारे एक दोस्त थी जिसे मु सही से बात नी कर पहा रि थी। मैने गाना वाला से की की ईकी आवाज कम कर लो। ताकि में एक दूसरा से सही से बात कर लेवा।